Wɔ yɛn amammerɛ mu ha deɛ, nnim sɛ panoo gu ahodoɔ bebree. Yɛha yi nso nipa bebree ɛpɛ panoo yie. Bebree ɛde di dwuma ahoroɔ pii. Nti panoo deɛ yɛaduane bi a yɛmfa nni agorɔ koraa. Na panoo ahodoɔ mu no deɛ nnim ne sɛ yɛwɔ baako bi a yɛfrɛ no tea bread. Ɔno, dwumadie a yɛde di no nti na bɛato ne din tea bread no. Ɛyɛ panoo a ɛden kakra. Nti anɔpa wo pɛ sɛ wo yɛ tea na afei wɔakɔtɔ saa panoo ne bi. 'Woamix' wo milo ne wo nneɛma nyinaa awie no na afei wo de ɛno no abɔ so. YƐwɔ deɛ yɛfrɛ no sugar bread. Sugar bread no nso yɛ panoo a ɔno asikyirɛ ɛwɔ mu. Ɛnti wo yɛ bi a wo pɛ sɛ wo wonya asikyirɛ na wɔatɔ sugar bread no ɛbi. Yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no wheat bread. Ɔno, saa panoo yi deɛ yɛde aduane a yɛfrɛ no wheat na ayɛ saa panoo no. Yɛwɔ corn bread. Corn bread no nso ɛyɛ panoo a yɛde aduane a yɛfrɛ no aburo a yɛdi na ayɛ saa panoo no. Na yɛwɔ panoo a yɛfrɛ no benz. Benz nso ɛte sɛ sugar bread no a, ɛno nso asikyirɛ ɛwɔ mu. Ɛno nso ɛmmerɛ kakra.